Karazagna biby maharikoriko anahy, karazagna biby mahamirimiry anahy zany tianao ho fantatra, de dinta, olitra, araritany satria na dia mahita ananjy aza dia efa misangana aby se volovoloko, izy de biby sy fantatra hoe biby sy fantatra hoe ino fa mahamirimiry sady boenaboenaka be, ma- malodilodika be zany ny aignananjy magnontolo e, dia igny zany mampamirimiry anahy aminanzy.